So tawi aɗa yiɗi soccaade ñiiƴe ma, ƴeewata ko pat kañum e coccorgal. Ɓamaa pat oo mbaɗaa e dow coccorgal ngal he, naatna e hunuko ma, e ñiiƴe ma. Nawaa dow, tellinaa les, nawaa saraaji haa boɓi ɗii fof, coccaa haa laaɓa. So tawi a gayni, ngufƴoɗa ñiiƴe ma. Ni woni pat o iwa e hunuko ma. Ni woni ñiiƴe ma laaɓii ceer!